Una costumbri mu destacá en Noruega es la celebración del dezissieti de mayu, qu'es el Día dela Costitución. Essi día tola genti s'engaripola conos hatus tradicionalis. Hazin passacallis i horopeus. Tamién ai una tradición mu curiosa qu'es la costumbri de queal un taçón con gachas d'arrós en el graneru pa, hormi izin ellus, un sel mitológicu qu'es comu un duendi ena nochi de nochigüena. Comu si huera'l papá Noel peru más mitológicu.